Omu bwire bwangye, nyowe ndakunda kuhinga, mbwenu <hesitation> ndakunda ku- kugaaniira n'abantu, tukashemeregwa. Nikyo ndakora obwire bwangye, naaba ntahingire, ndagaaniira n'abantu bagye naba n'abandi bagyenzi bangye nk'oku orakimanya mbwenu omuntu Omukiga nk'oku aine kubaho. Abakiga itwe turakunda abantu, waabona omuntu mugyenzi waawe mwine kushemeregwa, mukarya, mukanywa mbwenu okara murye muryiishemwe. Itwe Abakiga nikwe twebeeriireho tuso.